اذا -اذا تعطل اتصال الانترنت عندي اول شي بسويه هو اني اعيد تشغيل التلفون وارجع اشغل الراوتر واذا يعني اتأكد من ان اسلاك الرواتر المركبة صح؟ واذا المشكلة مستمر بتصل بشركة الانترنت يعرفون وين العطل